Pos las olas de calol son cosas del branu i están atillaus ala llegá de massas d'airi cálidu, comu izin los ombris del tiempu. Amus del tiempu no, que en estremeñu l'izimus orilla i el tiempu es namás que'l cronológicu. Pos essu, días de canina, de flama, qu'andamus tol día ajuncaítus enos días essus. Izin que a ca añu ain más olas de calol peru lo que es la canina pos es cosa que siempri amus teníu que por essu le tenemus nombri puestu a essus días assín tós siguíus.